مدينة كبيرة أحب أكون بين الناس، وأشوف الحركة، والحياة مستمرة، الجرية حلوة لراحة يوم أو يومين كدا يعني بس العيش الدايمة فيها شوي فيها شوي <hesitation> مملة وصعبة.